മാന്ഗലുര്ദ വേദര് പന്ദ മസ്തു സേകേ। ഐകിയന് പിഥൈ ഓദു ഏന്ന ദോസ്തി തിക്കര। ബന്നഗ ഏകലേഗു ലൈത് ആധു കോതന്ദ കുന്തു। <hesitation> പാദ്ര ദത്പതമ്ല പന്പേ। സേകേത്തു ലൂജിഥിന കുന്തുല ഏദ്ദേനേ ഗലി। ചിര്ചുലതേ ആപിന ഇന്ഛിന കുന്തു ബോഅര്ദ। കുന്ദു ഓക കാധുകു പാദ്ര ശൂ ബോത്ഛി। ഉന്ദു സേകേദ വേദര്ഗു സ്ലിപ്പേര് സന്ദല്। അവുപുര പാദോലി ഭോക മാന്ഗലുര്ദു ബര്സ। പന്ദ മസ്തു ഉന്ദു ബര്സഗു വന്ജി രൈന്ചോഅത്। ഏജിന്ദ രൈന്ജച്കേത് ബോഅര്ദ ആപുന്ദു വന്ജി। കോദല പതനോദ ആപുന്ദു ഭോക ദുമ്ബുധ। പേത്തഗു ബുരുനേക്കു വന്ജി സുന്ഗ്ലസ്സു। സുന്സ്ച്രീനു ചപു ഉന്ദുപുര പതനോലി।